نحب برشا فلوس برشا فلوس ما نحبش برشا وقت، شنعمل بيه الوقت بربي، <hesitation> نحب الفلوس توا <hesitation> أنا نسرع في الوقت، نلقى نخلق الوقت، <hesitation> المشكل في ال- الوقت كي يبدا عندك وقت مات- ما تعرفش شنوا تعمل بيه، لكن الفلوس تنجم تعمل بيها برشا حاجات، تنجم تسافر تنجم <hesitation> ت- تانفاستيي <hesitation> تنجم تشري برشا حاجات، إذن نحب أكثر فلوس، الوقت موجود الحمد لله.